Lallai dum wi ta tefai debbo, tefu shawara dottijo dotti'en, be ngokku ma shawara ndara wuro ngo tefata, ta taa mbagai ndaru wuro da mbanga. Ko ba tefan mbiya inna, ko bo tefan mbiya tefan mbiya gorko kirkijo mo mo be njodoto jam, tefa tefuu teefan mbiya inna to o danyi ko, ya Allah, <noise> Allah hokku en sa'a ke baa bacci kirki en kirkiji e nder mɓangal mbaguda ngak to Allah wadani ngal barka. ko bo ta ta Allah wani a hebi bacci din to a hebani di baba nagarijo. Hanjum woni dumani dottijo kam e wuro ngam, ta mbagai ndaru neɗɗo kirkijo nyama dum nda nda mi yidu mbi wane, ko bo mi yidu mbi wance to n dum watta non gimmi.